Nilai kehidupan manusia, manusia itu basar. Yang paling penting katong hidup harus saling bantu. Sayang <hesitation> sayang deng hormat satu sama laeng. Hidup ini seng cuma untuk diri sandiri, tapi jua untuk bawa kebaikan par orang laeng di sekitar katong. Setiap orang pung tujuan deng arti sandiri dalam hidup. Jadi biar orang hidup saling baku hormat, baku jaga, deng slalu ba- bersyukur. Karna hidup cuma sakali, lebe bae katong isi deng hal-hal yang berarti. Iya katong harus bae par orang laeng, bae deng tamang, jaga orang perasaan, jang katong buang kata-kata kasar, orang tasimpang dalam hati, ya nanti bagini-bagini baru bilang orang biking katong deng ini ini ini, bahasa yang seng bae. Pokonya intinya katong bae deng orang saja. Hidup ini cuma satu, katong rajin-rajin bardoa supaya katong pung hidup itu akang lancar-lancar.